زمان وانا صغير بجيب اللعبة من دولة وافكها تفكيك واجيب كل حاجة فيها عشان بعايز اعرف الحاجات دي بتشتغل ازاي وبتنور كيف